شوف هاى السيارة ما بنحكى فيها بس عن جمال التصميم وانسيابيته، <hesitation> عاد بعد بنحكي على سرعة وثبات على الطريق ما شاء الله ما شاء الله أمان عالي جداً ، كراسى مريحة ، وفوق كل هذا جاهزة إنها تسير على الطريق سواء ممهد أو لا، ما يخالف غير إن السعرمناسب لكل الفئات.